Рисоварка дастгоҳест барои пухтани биринҷ бо роҳати зиёд. Он худкор аст ва биринҷро баробар ва хуб мепазад. Ин дастгоҳ вақтро сарфа мекунад ва дар ошхона бисёр муфид аст. Ман дар хона рисоварка надорам.